പോര്തുഗേസേ। പോര്തുഗേസേ ദേസ ദ അഹര പദതി। ദൈഥന പനുപ്ലുനന്ദ അക്ലേന അഹര പദതി। അക്ലേന ബോഗോലി കതേ ബുക ഇതി അസര പ്രബഹു। അക്ലേന അഹര പദതി അമിതുന്ദു അക്ലേന അഹര। പദതി ഇതി സമുദ്ര ദ അഹര ജസ്തി ഇപുന്ദു। ഭുക അക്ല ഗേനേതക് ഐഥന ഥിന്ദി ബുക ഭ്ഛി। ന സുപു അക്ല സുപു ജസ്തി അക്ലേഗ ഇസ്ത അപുന। അവിനദുക കോഛ സേഇജനദ ബേലഗലുന്ദി ഇപുന്ദ്। ഭുക് ബത്ത ഗോദി അന്ഛവന്ത ഭുക മമ്സ ജസ്തി। ഇപുന്ദു ഭുക അക്ല പരിമല ബര്പുന അന്ഛന്ത। മസലേന മന്ഥ അക്ല ജസ്തി യുജു മന്ഥ അക്ല। അക്ലേന അഹര പദതി ഇതി ഇത അക്ലേന കേല്ലവന്ജി। ഏദ്ദ ഥിന്ദിത പുദര് മന്ഥ അക്ല പേരി പേരി। ഛികന് ഫസ്തല്ദി നത ബോലോദി ബേര്സ അന്ഛവന്ത। ബേദ ബേദ രേഇഥിത അഹര പദതി ഇതി മന്ഥ। അക്ല ഥിന്ദിത മന്ഥ അക്ല ഓന്ദോ ഥയര മന്ഥ ഇതി।